teyɛɛ aa timɔɔ sɔ bɛimã hiŋí i naã teyɛ gbi la niɛ, a bɛ i boo i já keŋ dnáa, sáama gbi a kpɛe i na i lɔŋ feŋ bɔŋ anu ye. sáama gbi a kpɛe i lɔŋ feŋ bɔŋ anu ye, jɛima tee, amu i bɛ lɔŋ feŋ bɔ bhí bɔŋ naã anu ye i yáa nu kee wa, luwoo mu i bɛ anu kee naã luwoo bhí wai toa anu kuŋndɔ. Anda i fɛɛe wati gbi, anuĩ naã lɔɔ anu bɛ a fɛɛ na kɛ lɔŋ feŋ bɛ i boo kɛmu i kuŋ anu kɔa, kɛmu báawaa nu bɛ, kɛmu báa nu bɛ, báawa bɛ ŋ boo anda ŋna kɔsu kulɛɛ sɔ hãale, ŋna kɔsue lɔɔ kɛ anda kusɔ likɛa anu pɛɛ anda sɔ lɔɔ kɛ ŋ bɛ lɔɔ leŋgia bhí lɔ, komu tiyɛɛ, báa, báawaa, báa mu pɛɛ aa ma <hesitation> ma aa maãkɛ leŋ kpɛɛ, kɛ báawaa wae kɛ tiyɛɛ i yaa anu kɔ lɔŋ feŋ muã kɛ sáama a kpɛe i yaa nu kee anuĩ na i yaa nu kɔ lɔŋ feŋ, jɛima tee i yaa anu kɔ lɔn feŋ, anda i fɛe lɔɔ anu bɛ a fɛɛna lɔɔ kɛ lɔŋ feŋ bɛ i boo anuã kɔ koa kɛ anda guu lɔɔ anuĩ na i tina.